Gny laforo koa zany ilà raha io satria lafa hiketriky mofodipay na hanao makatria na hanamboatsy karazakaraza mofo rey zay, ilà laforo o. Zay gny antony ilà azy. Sady io raha io mafana, mafana biby io, tsy mitovy amy fatapera io gny hafanà anatiny ao fa la la la afobe.